Mìŋ kɔ̀ ɓìèdoo, taìŋ nɛ dèda miɔ̀ŋ yaȧ ɓìèdoo, mìŋ naaŋ kɔ̀, wò naŋ kɔ̀ ɓìè gbȧmȧŋ, yèè wò naŋ yɛ̀mɛ̀ kȧmaȧŋ wii naŋ kɔ̀ nauŋ jìwè ɓieɛ̀ sùȧ, kòò mìŋ yɛ̀mɛìŋ wa, ȧŋ woà nɔŋ kiiuŋ, kɛɛ miŋ nyimȧȧŋ wa yilì bi, ko ɓìèdoo maŋ yɛ̀mɛ̀ yili bi. Mìŋ naŋ naȧŋ kɔ̀ ɓìèdoo, taìŋ nii sùȧ yaȧ yèye miɔ̀ŋ jaa, ngɔɔ̀ tɛ̀ɛ̀nɛɛ̀ŋ yaȧuŋ tìyèe aŋ jaa, wò naŋ kɔ̀ ɓìè gbàmȧaŋ naŋ jìwè yilì wii, yèè wò naŋ hnè wȧȧŋ hȧwa, kȧ jìwȧ yilì pȧtȧ, wȧȧŋ kȧmaȧŋ bȧ mìŋ nauŋ jìwèò, mìŋ naŋ jìwè kȧmaŋ, wȧȧŋ kȧmaȧŋ yewe ngòòlaȧ sùȧ, oo mìȧŋ dèda mȧŋ jìwà yilì gbee wȧȧŋ ɛ̀ɛ, mìȧŋ nȧȧŋgbȧ kòò mìŋ yɛ̀mɛ̀ wa yilì liiò, wȧȧŋ mùŋ nyɛnɛŋ maŋ ka, wȧȧŋ kàwì, wȧȧŋ kȧwì muŋ ka muŋ ka muŋ yɛmɛ̀ yilìɔ, yèè maŋ kɔ̀ maŋ yɛ̀mɛ̀ yilìɔ, wo yilìɔ naŋ gȧŋ, wo yilìɔ yaȧ mȧȧŋ wɔŋ gbììlì, yèè maŋ dàwè dèda mìȧŋ, diè maŋ nyɛ̀nɛ̀ŋ maŋ jìwì yilìɔ, wȧȧŋ mìŋ naŋ jòwò fùùiŋ, wȧȧŋ mìŋ naŋ kɔ̀ maŋ yɛ̀mɛ̀ yilìɔ naŋ deemè yèè mìŋ naŋ jòwò fùùiŋ mìŋ nauŋ gbìɛ̀ŋ, wȧȧŋ maŋ naȧŋ gbìɛ̀ŋ yilì wii yèè wò naŋ fungo, wààŋ mùŋ jìwèuŋ wȧȧŋ mùŋ gbìɛ̀uŋ sɔɔ̀ wo fungo wo ɓɛìŋ kɛ̀ɛ̀maŋjɛ̀wɛ wo hɛɛyɛ̀, wȧȧŋ mìŋ nauŋ ɓɛìŋ gbìɛ̀ŋ sùȧ taai yèè wò naŋ fɔ̀, yèè wȧȧŋ mìŋ naŋ dè, wààŋ e sii lii sìàuŋ yɛi ko feìŋ, wȧȧŋ mìŋ naiŋ kɛ̀ɛ̀, wȧȧŋ mȧŋ yɛ̀mɛ̀ yilìɔ e siiɛ̀ yȧaùŋ tinɛɛ̀, yèè wò naŋ wòò aŋ felaa dàwiuŋ nyȧŋ yèè ȧŋ naŋ yèwè dìì ȧŋ naŋ kɔ̀ ɓieɛ̀ sùà. Ȧŋ naŋ kɔ̀ ɓieɛ̀ sùȧ aŋ naŋ kɔ̀ɔ̀ mȧŋ koya, maŋ koya, nyùùŋ nyaŋ naŋ kɔ̀ɔ̀ maŋ koya ȧŋ naŋ kɔ̀ɔ̀ maŋ pɛìŋ ȧŋ naŋ kɔ̀ ɓie lii sùȧ, ȧŋ yaȧ kɛ̀ɛ̀kɛ̀ɛ̀ sùȧ yilì wii mìŋ sia nɔŋ mìŋ yȧ nyiŋ yɛɛmɛ, ȧŋ kɛɛ yilìɔ auŋ kɛ̀ɛ̀ auŋ kɛ̀ɛ̀ auŋ kɛ̀ɛ̀ wo dìȧ maŋ pɛìŋ nyùnɔ̀ɔŋ kòȧ jouŋ nɛ̀, yèè je wilɛ̀ dèda kɛɛ nɔŋ sie gɛ̀iɔ̀ sùȧ è haȧiŋ kȧa, wò naŋ bȧnè kȧa e kȧa bi e fè kȧa jɔa, wò naŋ kɛ̀ɛ̀kɛ̀ɛ̀ yilì lii è naiŋ gɔ̀ȧì kȧaì è naŋ tùwò ɓieɛ̀ sùȧ woo jȧwȧ nìì lɛ sìȧ ka hnȧŋ jawaì, è naŋ dòwò yilì lii, kɛɛ yilìɔ mùŋ woȧ mȧȧŋ muŋ nyùnȧuŋ sɔɔ̀ mauŋ sìȧ jɔɔkomaŋ, mùŋ nyùnòiŋ yaȧ nɔŋ ɓɔ̀kɔ̀, sɔɔ̀ maŋ wuŋ sìȧ jɔɔkomaŋ. Wo yìlì ɓieɛ̀ kȧìŋ nɛ, yèwɛɛ̀ kȧìŋ nɛ wò gbile jɔɔɛ̀, wo jiì dìè wii, wo nyiìŋ dìèɔ wò gbile jɔɔɛ̀, ko jawa mio kȧìŋ nɛ maiŋ yɛmɛ̀, ko nyȧwàhuŋ, aŋ jìì nyaŋ, wo jiìɔ gbile jɔɔɛ̀, wo jiìɔ wuŋ gbile jɔɔ, sèè maŋ tòmò ɓùɔ wo jiìɔ sɛ̀ɛ̀ jɔɔ lii sùȧ, wò yaȧ jè sùȧ jɔɔ lii gbiŋ ko ɓùi, bȧ guùŋ pɛɛ fòo joo, e gbȧlȧa kȧìŋ nɛ nɔ̀ɔŋ, wò gbile gbȧlȧa woiŋ fìyȧ, wo jiìɔ, wo jiìɔ huŋ jouŋ tòmòɛ lii, mùŋ tomo gbȧlȧ kɔ̀ìɔ, mùŋ tomo gbȧlȧ kɔ̀ìɔ wo gbìlȧ gbȧlȧa wo kpɛ̀ɛ̀yɛ̀ gbȧlȧa, mùŋ tomo ɓùɔ ɓɛɛ <hesitation> nyȧȧŋ è yaȧ tììŋ zììyȧ, tììŋ kpɛ̀ɛ̀ùŋ